Noh, täämbätsel pääväl muidoki saavaki inemiseq kokko, tutvas, inämbüisi nimelt puutrih, Internetih. Nii et tuu mõjo inemiisi suhtilõ um iks väega suur tehnoloogial. Ja tõõsõst külest pall'oq inemiseq lätväq idioodis, ku vahisõq seod ekraani.